Agnatin'ny sakatragnoko akato zô an de roy fogna ampoule miasa aminay, de reka a <hesitation> vô taminy volana lasana takeo igny Zao nanolo ananjy fa reka ndrekany an efa elaela izy tsy ary nisolo fa mbôla izy fogna akeo.